مافي شي حقيقي في الحياة مافي الا حقيقة الموت ايه ممكن ممكن احنا نكون اصلا مو حقيقيين وهاي مب واقعي و وتكون محاكاة للواقع ان مو شي صدقي وممكن يكون صدقي بس انا اؤمن ان مافي شي حقيقي الا بس حقيقة الموت يمكن بعد